والله انتو ييتو عند الي ما يرحمكم انا براويكم اشلون تسوون جذي وهاي الدمار كله هاي الدمار الشامل بدفعون ثمنه بدفعونه غالي وبتشوفون وعندي قوة انا خارقة وبهزمكم بتغلب عليكم بخلي الكل يستانس وبنحتفل احنا ما نرضى على اهل الارض منكم كلش يعني